Pertama ita tatane nadena ita pasti tatane kerja na bek ita tatane ndia karna ita sebagai hataholi boe ita pasti ita ita <hesitation> ita saling melengkapi.